Pues no ihó h <hesitation> como se llama tióko no iho toko ñuté ihó tete tuñatí ajan ko noxa ku no kó no dú até nino iin tila nincheyu'a, kadanró xaná katí kiokoñá texani itá no xaniti un nrida ná xoihó nú kendroti xaniti tú, ajan pero ya di huaxa kani'i niuté kua kati uhino xá hó ndakeno iin cubeta nrute nguixi té ño ké tiokoño pero xakani ní téte ñadihuá.